مشروبى المفضل هو التوت البري. كيف نحضره؟ وكيف نسويه؟ إنك <hesitation> تشتري التوت وبعدين، تجيب لك حليب، إذا أنت بتسوي معه حليب وثلج وحط ذولي كلهم في الخلاط واضربهم من ثلاثة لأربع دجايج وبعدين نطلع، حط فى الفريزر شوية وأشرب، إذا بدون حليب بيطلع أحلى تماما، وبدون سكر كمان.